मेक्सिकन संस्कृती फॅमिली ही तेंची मुख्य कोर्नरस्टोन ऑफ मेक्सिकन सोसायटी असता। स्ट्रॉंग फॅमिली टायस, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, आणि क्लोज-निट रिलेशनशिप्स आर हायली व्हॅल्यूड करतात ते थाई। कॉमन फॉर एक्स्टेंडेड फॅमिलीज टू लिव्ह टुगेदर, आणि फॅमिली गॅदरिंग्स खूप फ्रिक्वेंट आणि इम्पॉर्टंट असत। मेक्सिकन आर्ट इस डायवर्स, एन्कंपासिंग एन्शंट आर्टिफॅक्ट्स, फोक आर्ट, आणि कंटेम्पररी एक्स्प्रेशन्स असत। म्युझिक प्लेज अ वायटल रोल इन मेक्सिकन संस्कृती, विथ जॉनर्र्स लाइक मारीआची, बांदा, आणि ट्रेडिशनल फोक म्युझिक।